Дар замони Инқилоби Бухоро, ҷавоне бо номи Раҳим дар шаҳри Бухоро зиндагӣ мекард. Ӯ хатмкардаи мадраса буд, вале орзуи озодии халқи худро дошт. Вақте ки босмачиён ба шаҳр ворид шуданд, Раҳим байни ду интихоб монд: ё бо подшоҳ ва динсолорон бимонад, ё ба тарафи халқ гузарад. Ӯ роҳи душворро интихоб кард — ба муборизаи халқӣ ҳамроҳ шуд.